एला का समय भारी तेजी से लगा बदली। हर कोइ भी व्यस्त हो आपने काम का बोज बौड़ी लगा ऐसे मुझमें कम और आपने जीवन के बारे मुझ कुड़ी ना सुची लोग ऐचे बिजी रहे जाए कि हेर्ना आपणे बारे मुझ केच भी।